زما په اند سیو کولی سي د خپلو نسلونو ترمنځ توپیر وکړي، ځکه هغوی ډېر پیاوړی بوی، ږغ او لید لري. دوی له همدې لارې خپل مور، پلار، خور، ورور، او حتی خپل ټولګي یا ډله پېژني. دا توانایي مرسته کوي چې هغوی یو بل سره اړیکه وساتي، یو ځای وګرځي، خواړه پیدا کړي، او له ښکار کوونکو یا خطرونو ځان وژغوري.